<hesitation> Magnano akoa gn'orita zany e, izy io e zavatra remarika amin'azy zany rehefa izy mipetaka amin-draha, da mandehana avao gnandeha sisy mahafaky en'io za io fa sitrapony hiala avao zany, igny izy va miala, na koa moa zany hoe raha ohatra koa aletrinao izy da sy mainsy voninao izy vao miala teo.